Abawala abo batira ino okuta batera ino okuba nebizibu ebyokusoma nadala okulimbiwa limbiwa nobusente obutali nibwo nibubaganisiya, abazaire bataka ino okubakwesya mu nga bakali batobato naye ate nga kisa okusomesa okwegesya abazaire bawe bamanye omugaso gwa baana banu maiso ejibalikwaba

Omusaiza ateka okumulika obulwaire bwa sukali makezi nga akali oikunyuwa ku waire kikopo kyamaizi amakezi nga akali okunyuwa waise kikopo kyamaizi waire waire nga akali okusula wakade kintu kyokyona omunwa niwo awasana okumulika obulwaire bwa sukali

Okusoma kuwaire aba aba abakali nabaala obuyiinza lwokuba atyanu abo abasomereku bayi bayinza o okubanga bakola mumawofisi, ate owemuba nga mulimukuteesa mmm muli mumitingi muli kuteesa boona batoola ebirowozo ebisa

Mbe amaizi tigatonya bulijo mukyalo kyange naye gasinga kutonya mu mugwokusatu awo uuh nebisera ebindi

Omwana aba abula amani nobuntubufukuka kumubiri

Abaana abato nbalamba nti abaana bakule nga batiya abazaire kubanga mukutiya mukama amagezi mugasokera ebatuya mukama emigisa jabu jeyongera ku omumaiso oba bakula nga baana abalina omugaso omaiso ejibaba

Okutandika ebizinesi mukitundu kyange tikintu kyangu kubanga buli muntu ayinza okutandika okusekerera kubanga ekintu ekyolikola tokibona ku aye kabiri awokifuna awo nga omuntu ayekera kale okufuna ebizinesi mukitundu kyange okutandika tikyangu

Omubiri gulina kwokya ino

Aah abazai abantu bakwatira wamoiza lwokuba nzenti okuya okutambulira owamoiza kiyamba okutambula nadala mubantu abakaali okutegera omugaso gwo'kusoma ategeire omugaso gwo'kusoma ati ayamba ku omwinaye nebakwatira wamoiza nebatambulira owamu

Kale okwidukana kwo kuli kintu ekiretewa ebintu ebikyafu kyafu engeri ejosobola okulwanisya okwidukana nga tukuma obuyonjo eineino mubifo byaisu ebitubamu nebifo byaisu ebitufumbiramu amasani gaisu newetulira swena abene nga tuli bayonjo nga tunaba mungalo nicho engeri ejetusonola okumamu

Abakali abayonkesya battaka ino okulya eidodo nibalya omeena ne'binyanza nga kwotailw enyanya ebintu ebyo babulya lwakumwongela mata.

Nsobola okukuba ekyokwembe nga ngoma negalabe era byo bwensobola kukuba okubonekanga ntolayo lwembo oluusa.

Amanyumba agazimbiwa obwaika gaketera omuntu okukoba nzena ntaka okwakusoma, emotoka eizire obwaika eretera omuntu okwa kusoma nengeei ejoli kukwamu ebirabo ebiza obwaika biretera omuwana bwokumbali okoba okukoba zenti ndikutaka okusoma nemigaso ejoli kolera ekitundu

Okweyambisa family planningi obutazala mangu nokwekuma obutafuna ebida

Okusoma kumpaire nga omu'kitundu ndi ekye'kwebulyaku abantu abandi ejibaiza ne'bebulyaku nga nsobola okwemerera omu'bantu ni'njogera ebintu nga ebula muntu asobola ogaana kubanga mba ndi wejawulo

Nsobola okutambula nemanvuiri olwo kwima amaizi oku okugwa kulususu lwange awo nibwo engeri eyensobola

Amasomero ganu gachusirie olwokubba gali kumpi omwana yena alikutegera omugaso gwo kusoma alikuwona abali kutambula nga batambulira mu'motoka balikuvuga motoka bazimbire amanyumba yena awona zenti kaisi okusoma kusa so amasomero ago gatweire abana ababbeire bali Mumbai nga batambulira munyanza batambulira mwidosi bayizire bona batandikire okusoma

Abakulu bedini kale batubulirire kumbera no bulamu okwagalana olundi namaka okuwona nga mubamu nga wawula kwemulugunya nabuli muntu abona omwinaye nga ekintu Kyo mugaso nokutuwa ebigambo byo mwoyo nesubi awali katonda

Yee nga tyama nabo kusa nga mutesya bintu byabikulu

Okusoma kunyambire era ntambuire nituuka omubitundu ebiyenjabulo ebyenttakatukiremu naye olwo'kumanya okusoma nokuwandika bimpaire okutaambula mubitundu ebyenjabulo era okusisinkana emikago ejenjabulo ejo nejikyusya obulamu bwange.

Tukozesa bigere na magaali, na pikipiki ejo ejetutira okukozesya mukitundu kyaisu okutambula.

Kwekwata kuba kwekwata kiba kiba kimwooza omukitundu nituba nga tutambulira wamu naba nabanaife nga titweyabula yabula tube kimweiza odi kyafunile edi ono eyena nakobera ku omwinaye odi yena ekyafunire nakobera ku omwinaye

Art and design ebyo biba awo kumaka gange abantu bawonaku nebasoma

Ndeta engege yange omumaizi nejikalakata kusa nenabya nejiteka musepulya aah awo nekumamu omuliro netokota okutusa oweeya olwo'nejitola okujirya nga eyire kusa

Okwekuma okumusuja kale oina okola nga ejoba nga ensiko tinpanvu osabwire kubona nga olina akatimba ke'nsiri era nga ogakozesiya kusa akatimba kensiri nokubona nga abaana bona bonabona balina obutiimba obusa okuleka obwe bitulituli

Omwaana aba musayufu buli kasera nga fuuna vitamins egiimala aba yeyagaza talwalalwala nga abaana bandi omusuja tigumugemagema nga baana bandi.

Omulimu gwo okulima nigwo ogusingire eino okozesia amaka gange okuboneka nga gusobola okuwamiriria ebyokusoma

Ago amaizi amabibi ago galimu obuwokka ate obuwukka oba bungiramu omubiri gwamwana lwakubanga omunoki gwamwana mugonvu ino tegusobola ogaana enaka egyo okuyingira aaah ekyo kivaamu ibo okwiddukana ate abandi bazanya nga banywa amaizi ago amabibi

Emobailo mane nkolesya oluisi omurundi gumoiza gwonka omusabiti oba omu'mwezi omurundi gumo oluisi nkolesya kusindikira sente gya'baana kwisomero oluisi nkolesya kwaba kufunaku eyataimu yenka niye jenkozesya sente gya kwogerera kuisimu

Abakulembeze mukitundu kyaisu kale tubalonda nga kisinzirira kungeri jebatukobamu tuyinza okusinzirira okulonda nga tukozesya bupapula ne'tutikinga olumu abandi twemerera kumigongo niyo engeri oluvanyuma lwaibwe okutulaga amu inti basobola obufuzi me netukola ekyo

Amaka gange buli kintu ekiyaka ekiza gayina okubuliya ekikitegzya negakola ekintu ekiyo nokwegendereza ekiyo nikiyo ekiwa nga bulikintu galina okwegendereza

Insinga kutaka mukyere nkoko, nyaama, matooke ni ne ne ne nempeere

Ebintu ebiindi bisinga okubanti, wasomereku, olinoo wafunireku omulimu nofunaku akasente, bulikimu ekibataka okutunda basobola okukwetera nogula; ekyo, awandi nsobola okuyamba abantu abomukitundu boona, omungeri yokufuna obuyambi; nokweejjanjabya, nebintu ebiindi.

Ambe tibona abawala basoma aye abasinga obungi basoma kati lwakuba amasomero agandi enamba eyabawala esinga eyabalenzi

Enjirugavu kinamagi ne emwuufu

Ekintu ekisoka ekiwaire nga abantu n bafuna obulwaire obwa sirimu nibwo obwenzi ne kyookubiri nikwo okugaita ebintu ebiri sharp nga dala akamweso, empiso

Okaka bawala okufumbiruwa nga batobato, nokubaima okwaba okumasomero engeri yokutola wo echo nikyo okutwala abawala ku ritsi ebikwatagana nabo

Abazaire bawa abaana endowoza nga babakoba nti okusoma nikwo engeri ejebasobola okukyusa mu obulamu ate abazaire nibo abagula ebitabo, bagula engaito, eunifomu, ekalamu ejibakozeasa

Bazanyira omumaizi amabiibi kuba gakulukuta, owandi ebyolooni biyinza okubanga buwuula omukitundu, basobola okutyanka endwaire eyindi omumaizi ago nibafuna obulwaire obwo.

Amaizi gandibaile gatoonya naye kisinzirira embeera embeera engeri ejetabuliraku ebiseera bye'isana tigatoonya ebiseera bya'maizi ate wona tegatoonya buli lunnaku gatoonya mu kiseera na kiseera nenga tibuli lunnaku gatoonyamuku owandi owandi negalekeramuku negesiba

Yee inyumirwa